أنا أشجعه إنه يجرب يخصص يوم في الأسبوع كوجت للجراءة، حتى لو كان يوم الجمعة، بعدين يجدر يشوف إذا عنده تطبيجات للكتب على تلفونه، عشان يجدر يجرأ في أي وقت، كمان أنصحه يشارك في نادي الجراءة مع أصدجائه، عشان يلاجي حافزًا ويتبادل الأفكار معهم، وكلما جرأ أكثر، بيكون عنده حافز لتخصيص المزيد من الوجت للجراءة.